Pi cantari mi la spidugghiu, perciò mi piacissi cchiòssai ‘nsignarimi a sunari qualchi strumentu. Mi piacissi sapiri sunari la chitarra o lu cìmmalu, puru pensu ca nun sugnu purtatu. Mi piacissi sunari pi farimi ascutari e purtari ‘anticchia d’alligria e pi fari nesciri li sintimenti ca la musica è comu un midicinali e fa sentiri megghiu supratuttu quannu unu è scunsulatu.